Izy tegna te hatafaboaka hagniny le matsiro be kara amin'ny restaurant regne igny <hesitation> mila haintegna malôha le agnaranle hagniny aveke amizay recherchentegna amin'ny site internetindraha regny igny aveke amizay agny fôgna antegna mizaha resety na tsy zany izy koa ke tsisy regny mande magnaton'ôlo hoe magnankory fagnamboarana aveke zare amizay magnambara izy igny pratikentegna igny aminjegny.